जे चिर्लाने रोहे जे कायोसा बनावे। जा इदे डांग पत्तिया ने पुथलिया ने रोहे जे काई लाविन। जे तिंद्र में काई कोरे। इदे डांग चिंधाने लाविन तुकड़ा ने घासने तुकड़ा ने सुकी घासने छोटी छोटी पतली पतली लाकडियाने तिंद्र लाविन तिंद्र। अपनी चोचे गोसलो बनाविन तिंद्र भूने ने तिंद्रे में अपना अंडा देने चाकोड़ा तिंद्रा पिला निकले।